Siz Gavaiy orollarida, palma daraxtining tagida kokos suvlaridan ichib o’tirishni axir menga aytib bergan edingizku. U yerda faqat yolg’iz o’zingiz bo’lishni xohlashingizni bilaman. Bu ajoyib tuyg’u bo’lsa kerak.